Thim ɗa rubeca emos nev kwa margi ɗdaga adari irri margi wurdly avu is kehay nrhir sal giziya yubur ɗaa gaberasin ga ɗinakari jubur ɗihna gusim ar yuvurɗil nakari uskar ar akudina kari uska kisu yubu thiny uu nunakur sosai evakwa daga ku chills karik saichiyi kirebur iyimaikwa jankesahaɗama tseɗa akwa kaka zhnasu yam abura zhuga kma jir zhua akudilnakari didivir dilna u suku jan dilnakari numagu asuiku ɗiɗurmala an vela n kira ie ɗina karimai kusuɗandan achelike ko sunagunar kimɗdumala iyi jan daidai kaka didhu gaba a ayi aluke koma maindi fibur ɗa kiba ko tsu iyu iya ɗifulk acituk mahiɗikiya uu geɗabarya tsiɗilnaku a ivur ɓari kakkashihi achaliki aigar bar yu igidaman gadabar yuburhar musu dagu kur ɗilna kairi jibuɗil nak majs ɗina karikmai bone aiyi ɗukeyɗa jabur barda kkegu ri ko fecinagum arakudina kari. Yiethaɗigu vibada kumga kumutufuar yar mai ata mi iheyu at utu tukiya anu musha ci ha chifunuguyi aha dufu unuguyi to musha so ivir wachi batumayi vir barda dar kima hajja ukir wadi butuma yu ivir baryi ciyi munagu mai utuma aviri bari musah a cuku lhi mutu mai ciri giwaa mu iviri ha musalagiyi ɗunagu maja asiyi ara bai yu har suku jan kunfu ci so gu ci hiyu elu kam ciyi munagu cicitir ca ihir so ummr clulasu cigar riba sosao ribayi akwa dugu abari kobaba kari usukar yar cluk jan yu wircu kolocinuu du ikaja cichi chigu chiya viryu cla san ciyi manama ɗokn zamani afaiku cizunai jan kal du cida ban naju asa boni gatuma bonekar ci sukugoju ci du ge cichu sari boner kurmai nagu umvir chuka snu kushi kushu aban kashir kur so. Nagu ma yu ya kuri sun chiyi ivir bargercla agari jan kowani chikon ku abaku abatu chiyeri me zum zum janvumkam kowani du gudu cihiya gaja guja cigiri sungli sha tuthubari gani cigeri yikam umar jirikuri yavir ha nusohigu a kukvati buchi clukan a’ri imunamai koclum ci muliya maka’a ayimunagu kochun citirga gari umri surkur gar gaja libari kriyi cigari umma mu tageyi aci avuhu kat daga ulu liyu sul sulama butu nogum nagunasu ragu barda natiri bari nusuari yi ma cira hu musudagu chucuku kaka musha jan menugu gnu ubaruya yimai negu ura sa bune killa muva armmuliburi suku juge bune ubamu kullu su dugu aanu chi lisuku mai mugu ciyu ko riba kishin ku shin cluge batama ainaka kache. Nagathur tsinɗigaraking ɗamuwa gim agare achalikaka nusha kaka tsalgin chachar aku tsuka ɗigibur eaw giditsisagu riba undima iriba udiya artsusafumai nba kushu maga thirmaga ɗilba tsinɗy bumutsu kudubumutsu agadari muɗhuma aɗhargu darinuthu auta ikira clubumuthung maga the kudu kumunaga ɗilba negates kuha rutufuarkir ɗubukumuna jagna baa ɗilnatsu jibar hamutsu daggu gida tsusai yibur harmutsuga diɗa injirkur akuɗinatsukiduring yibur iaw yubur usi anui lagu akebur ɗaɗi mikibur aw koka riga yutsukudak everbua yu bur utse yuthur kik ivir neɗa unkiburthur genkuna ɗam uumdaɗagari anumusha kakka anu jigutsu uzuɗa mavugaashi li majanabur rubeca sarayumai tsikiba shiyatike arayumai yiburhirgabar imagum arayumai yiburhirg bar imgum aragarike nanɗa ke zuwacinu machidi kullada ar abur ɗalan kiya munagumai kugi chumurhaiɗu mahiɗimur a iyumura kizhu uutsiku gudi kur anumur akuɗuniyak bam. Fuchinagumma gmgumms eburti eburike barɗa ɗukoker tsuku kushi maajairayi kehir koɗub tufuh ko chibu makir ke ɗemi kuvaɗatsu kege iaw digukibur iaaw kencharɗa lagutsi dugu liyubur isuk thugu abatsika thu yibur mainu jinagum airban jara yubur uɗimahivi kida ayu tsubu sasasika ɗatanmai diyu kebur thurksu. Niyuk kuveda thir da kiya thirrr nusagukur achaliki kaka musha kakashi linɗa jan yubur sika mahiɗdi kimurabe murai ɗa clamtsika ɗalanmai damurtsika fudetsi mai kosabuwk gadibe sabulu gim beɗs omogi gachina ding gu mushegi gachina ɗinagr ga etha gataɗiya agumaigu tsinɗijur faya aluchiniyak ɗiɗda faya awarakik chuniyekmai awaragathur. Awaraga mailufu n gariga kidu gamai lufun galiga kiɗuga ɓubulanya amunaguman kuyi ɗiɗu aɗaga itsukugida ma bur isuku negates musudugukhr jamanagabur istsukumai naga tabar gher musuɗagumai negate bathuɗiga ankina ɗamuwakirin mai kaka mushagirmai itlir livya be musha arnatsu neɗatsu maɗanama bur kai muɗafa aiyi ɗaɗitsilan mai muɗa aimala ɗaɗitsi munagu mai jamushagima. Tsinɗigu bur inatsu kiɗa amaigari maduhahiri maɗa kuhir ma najana tsika mushagida koki gundabiri muda ɗiye aimalaɗadi tsilamai janhey ban nurisu ɗign ɗimurmu aiyu neɗara natsi ka kullarɗa amma ɗalank tsuaya numagumai kuyidumura itsukutsuku agaribba tsusai bucinagatem nagathuri bemaims negeɗibe tsinegum ɗign gusimk ɗibur ɗing keban managaɗilba buhunagum buhunagumtsu sakwamai maya tsiɗibama kubeɗa a zibamai ɗamam azuba kwa ai yara ghathr tiba aku unagumai ammunagumsumaya tsi baya tsu yaratse sukubaa kira ko bana nikir dath anasu ara zuba aku buhu negum nagara ghasu har kijarasa anɗanajanasu naga ghanusu ɗagusu jau suku yabi chinegum negathur buchinage m nage tutɗu ja an tsuku auri tsima ikwa kiɗa kwa tsuku ayu dum agakumar nagaga kimar maisuku a yinakirmai jammaga gekimar naga betsika itsuku aga wuɗufu thurku tsukusu aiy duna ga tsuku ayinagu wuduwa agu farak gasstse wudufagu anukuwamindu kuwani ɗu ahili. Wuɗuwaguma fafahu nega gushi aga kwwanin ɗu jifesfasighillbar ɗunagumma a gulban kija kubaga ɗa ammangan gushi kai manaja maik najariga ɗihari kai malakfa konagatsi ɗilba tsiginɗa magana sikaja fuchinagum siyima zuw najahma angushi naja hiweɗufu mai jahabau majamaila ɗihari gushina ɗiga guahinama aburara hiryishili abbur malak ɗdie aga wuduwa faffehi tsigundsu agalagu ɗunagumanabur tsigi age legu ɗumanagum naburaya tsigi age lagumai aban ɗunagu ayunchinagun ayummai aben warri ya tsiku sai kumar j’an maga mubur neyi kumar mai tsukua chitu ika kirmai sai aga kumar gates wuɗufukums j’anɗitsu ayu amma managana bur naga yi riba uɗiga tsukusu auyiri ba uɗimai ayi burr kaburasiniaga kwaba wɗimai tunke barasini tsukuɗa aga kuba kushu katur yibul ɗilns gusi mkma ɗarifuɗu jibur ɗina jibar ɗilna gusim.